Zaho al- zaho aloha tsy havandy fa tsy mahay mahakasiky kangoroo aho. Sady tsy haiko na ty fombafombany fa i fa hitako amy tele avao.